القدرة على إمتلاك قوة بدنية خارقة، <hesitation> أيوة <hesitation> بحب القدرة البدنية، لأن بساعد الآخرين ،بسبب الضعاف ،بساعد كل الناس، بساعد اللي محتاج مساعدة، كل الناس بساعدها ، كل اللي محتاج شي بساعده.